Block akaa ukutakan faa atamm murthaa won dhurasaaa yaani won akaa ukutaa yaani lazima won urenun jiraa woishin wonn akaa welding sufaa hithein msumarii tokit jiraa msumari khun yaani maaan yedheni concrete nail yedheni kaam Hodhaa dhakhachan urenii msumari kaan borbadhedhe nyundoan ithi dhaane akanan uraa woanin gar weldingith ghessun